Ɛɛn January ŋmarega tumam kalam de'e Ko'oro. Ɛɛn yelese'ere n boi bini ɛɛn Ko'oro ŋmarega de la, ka ŋwani me la Tɛnidaarɛ mɛ. Yuunɛ la ba'asɛ ya ge kɛ̃ yuumpaalɛ. Bala la January de la yuumpaalɛ Ŋmarega. Ti sɛla ti nɛreba zo'e zo'e ni ita de la yelesi'a woo ti ba tum yuunkɛka la puan la, zo'e zo'e ni kpeŋɛ bamia mɛ ti ba nyaŋɛ, la san dɛna tuunsuma ba nyaŋɛ tum ti la gaŋɛ bala. La san dɛna tuunbe'ero, ba ni bɔta ti ba dikɛ basɛ mɛ gee loŋe yuumpaalɛ la la tuunsuma. Bala January ŋmarega wa tu ni kɔ'ɔm bisɛ ti a dɛna ŋmaresɛka n boi ditɔka. Ba yeti fum pɔsɛ tuunɛ se'em la ta'am pa'alɛ di wan ba'asɛ se'em. Bala la zo'e zo'e ni kpeŋɛ bamiŋa mɛ ti ba pɔsɛ ba tuuma suŋa suŋa. Ba dikɛ ba puti'ira kɛkɛ yuunɛ la puan yelesi'a woo n iŋɛ, sɛla n nari ti ba yese basɛ la sɛla n nari ti ba pa'asɛ ɛɛn hɛɛn. Bala la January kɔ'ɔm dɛna la ŋmaresɛka n de nimmu'urɛ nɛreba vom puan.